عشان انظف عدد كبير من الكتب يعني باخذ واحد واحد امسح اول شي التراب والغبار عنهم وبعدين لما اخلص من هاي الخطوة الخطوة الياية انه باييب خلق رطب يعني او الويت وايبس أي شي وامسح واحد واحد